Under neath this sun here, you force to regret, because some things dem when it come on yor way, you will sit down you will say ahh! All human being, no one will nah tell me say they can't they can't regret, no, aay can't be, you force to regret under this sun here because some thing dem will come on yor way; like you will sit down and say ahh! I regret this one, why I suppose to do this one here for. You will regret.